پیغام یوازې درې سمبولونه درلودل. سارا، ساینس، ‌پوهه، دا سمبولونه له زړو لیکونو سره پرتله کړل. دا پیغام د ځمکې نه، بلکې د بل تمدن نه و. دا د لیدنې بلنه وه.